<noise> United kingdom ɗo mari fijooji, bana wakkati tii, bana finatawa himɓeeji, bana fijooji, fijooji finatawa ɗi watta to Scottish, to ɗiɗi Scottish waɗata, e e luttuɗi fu ɗon goɗɗi feere feere luttuɗi.